<hesitation> Tonga de hoaniko aby si zany longany zay raha tiako ohanina, de, <hesitation> zany ho efa sisy lalana koa zany an, de za raika zany de mandeha de zegny tiako atao zany, na hoe homana na misotro toaka na ino de ataoko aby si.